أيوة، في مرة حسيت إني كنت محظوظه جدًا، كان فيه فتره معينه فترة الامتحانات في الكليه، كان عندي ماده صعبه جدا وفي يوم كنت رايحه الامتحان بتاعها الصبح ومكنتش مذاكره اوي لكن قابلت واحده زميلتي كانت مميزه في الماده دي بالصدفه وطلبت منها انها تساعدني في كام سؤال وبمجرد ان احنا راجعنا شويه ودخلت الامتحان كنت مطمنه وحليت كويس جدا في الماده دي وجبت تقدير